Negara ialah deu'na na seli, ka esa ita negara na negara Indonesia. Boma negara fe'ek kala so na negara Australia, Amerika, Korea, Thailand, China, Jepang, Belanda, Afganistan, Afrika, Singapura, Prancis, Italia, no India.